gott kvöld velkomin í þessi þáttur byrjar óvenju seint út af Íslensku tónlistarverðlaununum þeirri merku hátíð og hann er stuttur í styttra lagi og af

við ætlum að fjalla um bók sem heitir fornar hafnir eftir Karl Jeppesen

þar er hann að rekja sig í gegnum gamlar verstöðvar útræði allt í kringum landið það er heillandi viðfangsefni sem Karl gerir skil í myndum við fáum að kynnast því hverjar eru

skáldkonunnar Bergþóru Snæbjörnsdóttur og svo við að tala aðeins við Gísla Martein Baldursson um þættina hans í útvarpinu um Tinna

eiginlega slegið í gegn þessir þættir og ég veit að við Gísli erum báðir sammála um það að fagurbókmenntir stórkostlegar bókmenntir við ætlum að tala aðeins um það hér á eftir byrjum með Þorgeiri Tryggvasyni og Sunnu Dís Másdóttur þrjár bækur sem við ætlum að spjalla aðeins um fleyta kerlingar í gegnum Nóbelsverðlaunahafinn franski Patrick Modiano þetta er þýðing eftir Sigurð Pálsson kemur út hérna það hefur áður komið út bók eftir hann í þýðingu Sigurðar þessi heitir Dóra

það eru stríðsárin hlutir sem gerast á stríðsárunum þarna eru það gyðingar sem eru

koma einhvers staðar frá Austur Evrópu margt svona óljóst eins og í bókum eftir

Modiano en áhrifamikill texti já þarna fer hann með okkur í ferðalag í leit að Dóru Bruder sem er sett auglýsing í blað um hvað hafi orðið af henni finnur þessa auglýsingu einhvern tímann á tíunda áratugnum og fer að grennslast fyrir um um þessa stúlku og hún leiðir hann áfram í gegnum leit að bæði stúlkunni og skoðun á afdrifum gyðinga í heimsstyrjöldinni í París og í Frakklandi jafnframt á slóðir hans eigin fortíðar

svona erfiður persónuleiki og svo náttúrulega hann færist stöðugt nær því að skilja hvað varð um þessa þessa stúlku og þetta fólk allt saman þetta er svona hringsól um París og um söguna og nær að gefa manni tilfinningu fyrir þessari fléttu sem að mannlífið er hvernig það fléttast saman örlög fólks bara við það að láta sig annað fólk varða jafnvel fólk fólk í fortíðinni og þetta verður býsna heillandi já hvernig hann segir á einum stað hvernig hvernig fólk skilur eftir sig ummerki á rými þar sem það hefur dvalist

rekur sig í gegnum borgina og aftur í í söguna í gegnum húsin en það sem mér fannst svo sterkt

upphafspunkturinn er þessi auglýsing þar sem lýst er eftir Dóru

orðið heillaður af þessu og vilji komast að því hvað varð um hana en fyrir mig sem lesanda

mig ekki strax á því að þegar Dóra Bruder þessi unglingsstúlka hverfur í hvað desember fjörutíu og eitt hverjar sögulegu aðstæðurnar eru þær koma svona smátt og smátt í ljós hefur þessi bók verið kölluð rannsóknarblaðamennska en

hann endurtekur svolítið mikið og nær ákveðnum áhrifum þar einmitt fleyta kerlingar kemur kannski svolítið inn hérna þetta er hrikaleg saga það er ótrúlegt hneyksli sem aldrei má gleymast hvernig Frakkar og franska lögreglan og frönsk yfirvöld tóku þátt í því að fjarlægja gyðingana í í París og Norður Frakklandi

þessu þessu skilar hann einmitt mjög vel á einstaklega hófstilltan og svona penan hátt

stíl og það er ekki mikill hávaði ekki mikil læti í þessu þess þá heldur verður það áhrifaríkt þegar að hann sér veggina sem hafa verið reistir hann talar um skjölin sem mjög stór höfundur tuttugustu aldar Marx

held að hann hafi aldrei fengið Nóbelinn en hann náttúrulega var mjög vinsæll höfundur á sínum tíma bæði sem og kannski ekki síður sem leikskáld mikið leikinn hér á Íslandi upp úr miðri öldinni og lengi lengi fram eftir því þetta er lítil bók eftir hann heitir loftslag hún er gefin út af Háskóla Íslands ég ætla að kvarta svolítið undan þessari bók mér finnst frágangur á henni ekki góður

situr sérkennilega á síðunum líka menn eiga ekki að gera svona sérstaklega ekki við svona góðan höfund nei einmitt þetta er ný ritröð af heimsbókmenntum og fagurbókmenntum þannig að næstu næstu bindi takk í öðru formi þarna segir

dögum saman

aurskriða eða

þorpið er einangrað rafmagnið dettur inn og út það er ekki símasamband

alveg einn þarna í aðra röndina er þetta svona maður andspænis náttúru og svo er hann líka að fjalla um minni og gleymsku því eftir því sem á líður

svo fer maður að hugsa um loftslagsbreytingar það er nefnilega málið af því hún heitir allt öðrum titli þegar hún kemur út maðurinn kemur fram á

en hún er

meira þessa umhverfisvá sem maður skynjar og að lesa hana núna þegar ég kemst varla út fyrir svifryksmengun til dæmis mig klæjar

ég upplifði rosalega sterkt þessa ógn sem hann finnur fyrir

sem hann hengir upp á vegg hjá sér mögulega vegna þess að hann er að missa minnið og

er að búa sér til utanáliggjandi það er voða mikið um einmitt rof sprungur og risaeðlur sem sagt sem einu sinni voru herrar jarðarinnar en hurfu síðan bara náði engu sambandi við þennan mann þó ég sæi alltaf hvað hvað væri verið að reyna að gera í bókinni náði ekki tökum á mér þar erum við ósammála hún hún náði mér nefnilega alveg ég fylgdi herra

mér fannst hún svo myndræn á köflum og hvernig þessir miðar sem hann er búinn að næla á veggina hvernig hann Brynjar sig gagnvart náttúrunni með þekkingu mannsins og svo krumpast þeir í rakanum og flökta þetta er í dal í Sviss

velta fyrir sér hvort að eitthvað séu sprungur eða eitthvað annað sem hann horfir út um gluggann á það er eins og hann hafi miklar áhyggjur af því að heimurinn heimurinn sé að falla yfir hann ég tengdi alveg

þú tengdir við deilum sömu áhyggjum menn ættu frekar að lesa íslensk bók sem kom út fyrir jólin þetta er fyrsta bók

hann er svona að lýsa ýmsu hann var nú í viðtali hérna sagði að hann hefði farið á geðdeild og átt í ákveðnum erfiðleikum og fór svo að skrifa upp úr því já já þetta er þetta er svona

þrjá þrjá karaktera sem

sá fyrsti þeirra reyndar Loftur öryggisvörður

verður fyrir vitrun um hvernig heimurinn er og eigi að vera síðan erum við með Kristrúnu og Hauk þau hittast á geðdeild og og bindast samtökum um að að heiminum þurfi að breyta og það þurfi að skrifa þetta

á að segja okkur að við eigum að hætta að vera sauðfé þetta er stórkostlegur titill á bók algjörlega

átti að hafa gríðarleg áhrif

og breyta heiminum en það kannski fór nú ekki alveg þannig en þau ráðast í ákveðna herferð til þess að brjóta upp munstrið í heiminum

frumsjálf sem er illvígur api sem er reyndar líka Bob Dylan og fer um með

ægilegum ofbeldisverkum og og brýtur allt og bramlar í kringum sig ég er ekki viss um að þið séuð sammála um þessa bók heldur

alveg áhugavert efni

karakterar inni á geðdeild

kannski hversdagslegri samskipti þar fannst mér

eins og einhver sem er að taka kvíðalyf og og einhver segir þú gerir þér grein þú ert að taka lyf við áliti annarra það eru alls konar molar þar sem mér fannst góðir og góður efniviður en mér fannst hún of löng mér fannst samtöl persónanna inni á geðdeild oft einhvern veginn vera að miðla boðskap til dæmis um of

en alveg góðir góðir sprettir og bútar þarna líka það er eitthvað pönk í þessu þetta er pínu yfirgengilegt og kannski svolítið bernskt en en skrifað af miklum miklum ástríðuhita og ég var tilbúinn að kaupa þetta ávarp og vera bara nokkuð kátur með það mér finnst að þessi maður eigi að halda áfram þakka ykkur fyrir að vera hérna eins og ég segi í dag út af verðlaununum áðan

við ætlum að fara og skoða fornar hafnir bók eftir Karl Jeppesen sem

gerir skil ótrúlega merkilegum hlut í sögu okkar sem þjóðar

karl þetta er mikil bók hjá þér fornar hafnir

í aldanna rás hvað ertu svona að gera í þessari bók ég kynntist bókum Lúðvíks Kristjánssonar Íslenskir

kynntist ég þessum texta

eða rannsóknum hans á á höfnunum af þeim gömlu

sem menn notuðu allt í kringum land í aldaraðir í um tíu aldir hafnir eða staði byrjaði fyrir vestan fór á Vestfirði þar sem mest var

þessu og hef síðan farið allan hringinn og endaði á Ströndum búinn að vera að þessu í

sjö ár að taka þessar myndir hvað hefur orðið um þessar hafnir mikið af þessu er náttúrulega horfið sumar hafa horfið í sjóinn gjörsamlega ekkert til sjórinn búinn að brjóta allt niður ég tók samt myndir og ég reyndi

að hafa myndirnar svolítið víðar til þess að fólk gæti áttað sig á staðháttum en aðrar hafnir hafa bara gróið grasið hefur gróið yfir nú á Vestfjörðum hefur sandurinn sums staðar sett allt á kaf annars staðar þá er sjórinn smátt og smátt að brjóta niður eins og á Siglunesi og eftir standa svona spýtur út

í loftið og þær fljóta svo í næsta brimi eitthvað út á haf nú á sumum þessum stöðum var talsverð byggð allt upp í þrjú hundruð fjögur hundruð manna byggð eins og í í annan febrúar komu um þrjú hundruð til fjögur hundruð manns saman og byrjuðu að

moka snjónum upp og hreinsa til og yfir og tjalda og svo voru menn þarna alveg fram fram á lokadag þetta voru nú stærstu sumar voru miklu miklu minni og svo er þetta mismunandi þetta gengur svona í bylgjum jafnvel í gegnum þessar aldir sums staðar var mikil útgerð strax

í byrjun annars staðar minni og svo breyttist þetta til og frá þegar aldirnar liðu svo eru náttúrulega hafnir sem voru alveg fram á tuttugustu öld jafnvel fram yfir miðja tuttugustu öld til dæmis ein á Vestfjörðum sem heitir Kollsvík hún var notuð alveg fram yfir nítján hundruð og fimmtíu en það hefur ekki alveg verið auðvelt að komast á alla þessa alls ekki en víða er þó þar sem þjóðvegurinn liggur eða vegur liggur meðfram ströndinni þá eru nú ekki nema bara stutt göngufæri niður í fjöruna annars staðar er töluvert lengra og sérstaklega þegar það voru útnes þá þurftum við að ganga töluverðan spotta nú enn annars staðar þar komumst við bara ekki að því brött fjöll sem ég var enginn maður til og þá fengum við bát til að sigla með okkur til dæmis frá Húsavík yfir í en er hægt að spyrja hvað hvað þér finnast vera mögnuðustu staðirnir þeir eru nú út um allt land ég vil nú byrja á því að nefna Kollsvík það er alveg sérstaklega fallegur staður þar eru

rústir heilmiklar rústir þeim hefur verið svolítið haldið við af heimamönnum síðan er aðeins þarna sunnar við Kollsvík næsta vík sem heitir Breiðavík þar eru heljar miklar rústir það vel varðveittar skulum við segja að það eru þök á sumum húsunum en húsin eru öll full af sandi þannig að það væri auðvelt að gera þarna mjög huggulega flotta flotta verstöð ef áhugi væri fyrir því nú síðan er fyrir austan óskaplega forvitnilegt að labba um Vattarnes mér finnst líka nauðsynlegt að nefna stað eins og

þar er

hrunið en óskaplega fallegt að sjá þetta með þessi fallegu fjöll á bak við og víkina fyrir framan eins og hún var þegar ég var þarna slétt og falleg eins og sést á myndum í bókinni en þetta er svona leit að fortíðinni ja eða bara forvitni ég kynnti mér svolítið staðina sem Englendingar sigldu að

og Þjóðverjar sigldu að hérna á sínum tíma á fimmtándu og sextándu öld og þetta eiginlega kemur í framhaldi af því þegar ég rakst á alla þessa staði sem Lúðvík Kristjánsson var búinn að telja upp þeir eru hvorki meira né minna en þrjú hundruð og sjötíu þessir staðir þessar víkur sem hann nefnir sem sem útgerðarstaði og er ekki gott að sjá þetta svo komið í svona veglega bók þú getur nú rétt ímyndað þér ég átti nú aldrei von á því að þetta yrði en ég var afskaplega heppinn með layout mann Aðalsteinn Svanur Sigfússon hann vann þetta fyrir mig

hann var mjög hrifinn af myndunum og vildi gera þetta eins fallegt og hægt var eina eina sem ég bað um var að hafa nógu góðan pappír

ég er mjög ánægður með

hjá mér er Gísli Marteinn Baldursson

ætlum að byrja á því að heyra brot úr útvarpsþáttum sem þú hefur verið að gera um sjálfan Tinna í þessum fjórða og síðasta þætti mun ég ræða þessar dekkri hliðar

og það andrúmsloft sem ríkti þegar þær voru skrifaðar ég heiti Gísli Marteinn og þetta er ævintýri Tinna

fordómanna ég stend núna á

á lestarstöðinni nord í

þessi lestarstöð kemur oft við sögu í Tinnabókunum enda elskaði lestir og teiknaði þær með einum eða öðrum hætti inn í næstum helming hafa vakið mikla athygli við erum hérna með

við erum með bækurnar hérna eftir hann flestar í þessum frábæru íslensku þýðingum svo fræðibækur um Tinna sem þú byggir á í þáttunum þetta er náttúrulega heil bókmenntagrein Tinnafræðin í raun og veru já einn af

í þáttunum um þessar bækur er einmitt ungur Íslendingur sem hefur menntað sig sérstaklega í teiknimyndasögum og

frá háskóla í

einmitt stofnaði þetta er risastór fræðigrein sérstaklega úti í Evrópu og teygir sig auðvitað hingað en þú ert að fjalla um þetta frá ýmsum hliðum þú ert að fjalla um pólitíkina í þessu skortinn á konum hugsanlega fordóma

náttúrulega margir fletir á þessu það er alveg rétt þegar maður byrjar að lesa þetta og þær koma út á íslensku sjötíu og eitt

þú og nokkrir aðrir voru farnir að lesa þetta á dönsku sennilega áður en fyrstu bækurnar koma út á íslensku sjötíu og eitt og ég fæðist sjötíu og tvö þannig að ég byrja að lesa þetta sem barn og þá er

ævintýramennskan í þessu sem heldur manni gangandi en síðan eftir því sem maður fullorðnast fer maður að sjá hina dýpri þræði og margar af þessum bókum eru bara alveg ótrúlega skarpar

pólitískar greiningar á ástandinu sem var í Evrópu á þessum tíma þetta er náttúrulega skrifað á þessum árum sem síðari heimsstyrjöldin gengur yfir og fasisminn og nasisminn og svo kalda stríðið og

er algjörlega í í kjarna þess allan tímann blaðið sem hann vinnur hjá í byrjun er og þó svo hann hafi ekkert verið nasisti og ekkert verið kannski harður í neinu af þessu þá var hann svona samferðamaður þessara manna og þegar þeir voru valdamiklir þá vildi hann hjúfra sig upp að þeim

hann var nánast útlægur gerður eftir stríðið fær svo uppreist æru og heldur áfram að skrifa og heldur sig svolítið fjarri pólitík eftir það en þetta er mjög áhugavert og til dæmis bókin þar sem hann kemur til Íslands sem er dularfulla stjarnan

þetta er árið sem Bandaríkin koma inn í stríðið og þar er mjög mikil andúð á Bandaríkjamönnum þannig að hann er kynlaus já hann er eiginlega kynlaus og mjög lífseig sagan um það hvort hann sé hommi eða eitthvað slíkt og samband hans við hinn kínverska

er mjög náið ég fer aðeins í gegnum það í þessum þáttum og sama einmitt með

og taldi fimmtíu stærstu persónurnar og það er ein kona sem er hægt að setja inn í það sem er

sem er líka gerð svolítið hlægileg svona prímadonna og sópransöngkona þó svo ég taki fimmtíu í viðbót og taki hundrað stærstu karakterana þá bætast kannski þrjár konur við þannig þetta eru hugsanlega fjórar konur af hundrað karakterum svo er það hitt að þetta eru ótrúlega vandaðar bækur allur undirbúningur að því að teikna þetta og hvernig hann teiknar þetta og þú nefnir þarna áðan þetta

lestirnar og farartækin og svo fer hann út um allan heim þetta er þetta er ævintýralegt

hvernig hann gerði þetta já og það er örugglega sjarminn við bækurnar

að hann er að ferðast til Austurlanda fjær og hann fer til Sovétríkjanna sem fáir höfðu komið svo er hann farinn til Suður Ameríku strax í fimmtu bók og og og Afríku auðvitað í Kongó og framan af ferðast ekki sjálfur heldur aflar sér upplýsinga bara í gegnum bókasöfn og fær sendar myndir og þess háttar smám saman fór hann að biðja aðdáendur Tinnabókanna að senda sér myndir af staðarháttum sumir segja að hann hafi greinilega ég meina Logi Einarsson formaður segir að hann hafi greinilega verið með myndir frá Akureyri til dæmis í þessum kafla þar sem hann siglir inn það má vel vera hann undirbjó sig feikilega vel og teikningarnar eru sérstakar þetta er kallað hin hreina lína mjög svona einfaldar línur og svo auðvitað textinn bráðfyndinn

og skilar sér í frábærum íslenskum

frábærum íslenskum þýðingum lofts Guðmundssonar og Þorsteins

útgefanda og margt úr þýðingunum er til dæmis ekki nálægt frumtextanum

smá aukaefni sem eru smá samanburðarrannsóknir á frumtextanum og íslensku

stundum er íslenskan fyndnari stundum eru minni fordómar þar heldur en í frumtextanum og stundum öfugt þannig að það eru alls konar alls konar

smáatriði í því sem er gaman að pæla í þetta eru miklar pælingar þættirnir hafa verið að renna sitt skeið í útvarpinu en þetta er alveg

í hlaðvarpinu og hér á vef Ríkisútvarpsins já það er rétt það er fínt held ég að hlusta á þetta svona í beit í beit

fyrir Gísli við skulum heyra hverjar eru skáldkonunnar Bergþóru Snæbjörnsdóttur

tala um þessa bók sem heitir velkomin til Ameríku þetta er ný bók og ég fékk hana gefins í sumar með þeim orðum að

gaf mér þetta teldi að ég gæti

ótrúleg bók hún er rosalega stutt þetta er sænsk skáldkona sem heitir Linda Boström Knausgard þetta er er saga af lítilli stelpu sem hættir að tala og það er svona

en kemst til skila á bara nokkrum blaðsíðum en þessa er ég búin að lesa oft og ég las hana í tjaldi í Þýskalandi í

ég var að vinna þar hún er öll svona blaut og krumpuð eftir það ég er búin að lesa hana tvisvar sinnum eftir það held ég þetta er bók eftir hertu

Land of Green Plums hún gerist í Rúmeníu hún fjallar um í raun og veru ofsóknir á hendur henni og vinum hennar þetta eru stutt brot þetta rosalega átakanleg falleg djúp bók sem bara hreif mig algjörlega svo langar mig að nefna svona nýrri bækur þetta er bók eftir sem heitir Fríða Ísberg hún kom út bara núna fyrir jól heitir

fjalla um samband

ótrúlega sterkir eins og stendur hérna héðan

og bendir þú komst út úr maganum á mér áherslurnar hristast í höndunum eins og nei segir þú ég fór þaðan þetta er bara geggjaður texti þetta er æðisleg bók það er alveg hægt að lesa þessa oft ég eignaðist fyrstu ljóðabókina mína eftir Kristínu Ómarsdóttur þegar ég var ellefu ára held ég ég hafi fengið hana í jólagjöf þetta var andleg vakning ég hafði bara verið að lesa Davíð frá Fagraskógi sem er frábært en svona klassískari ljóð svo að vera að lesa hana og öll þessi áferð í ljóðunum og allt svona blautt og ágengt og litir og súrrealískt ég man bara alltaf þegar ég tek upp ljóðabók eftir hana þá tekur hún mann á einhvern algjörlega frábæran stað ég gæti nefnt hvaða bók sem er eiginlega eftir

er það bók eftir Braga Pál sem heitir hold þetta er ljóðabók sem kom út tvö þúsund og þrettán þetta er sem sagt maðurinn minn ég vissi ekki alveg hvort ég ætti að hafa

ljóðabók er brjálæðislega góð mér finnst gaman að tala um hana af því hún er svo ágeng hugrökk og svakaleg ég varð skotin í honum af því mér fannst hann svo gott ljóðskáld svo þegar hann gaf út þessa ljóðabók vorum við nýbyrjuð saman og ég gaf allri fjölskyldunni þessa bók eftir nýja kærastann sem vakti mikla mismikla lukku kannski en ekki eitthvað til að

þessi hérna Doris deyr eftir Kristínu Eiríks mig langaði að tala um þessa bók af því þetta er svo frábært smásagnasafn það er eitthvað að fara að gerast og maður veit að gerast og maður veit ekki alveg hvað það er en það er eitthvað óþægilegt og átakanlegt en hversdagslegt

nær manni alveg þar

hann með af því

hann hafði svakaleg áhrif á mig þegar ég var krakki og ég les þessa bók núna fyrir stelpuna mína sem er að verða þriggja ára og hann er ekki hræddur við að það gerist

hræðilegir hlutir og þær enda ekkert endilega vel eins og til dæmis í

þá breytist barnið í mús og svo er það bara mús það þarf ekki alltaf allt að enda vel og það er gott að vera svolítið hræddur verða svolítið hræddur af því að þegar maður er lítill þá er lífið maður er hræddur af því það er allt svona maður er lítill og heimurinn er stór og svolítið hættulegur heilbrigða útrás fyrir hræðsluna hérna til dæmis þetta var ég að lesa í gærkvöldi þetta er saga af krókódíl hann borðar sex börn um hverja einustu helgi setur karamellu á stelpurnar og sterkt sinnep á strákana svo kemur krókódíllinn í lokin og

gefið í skyn að hann hafi klárað litla barnið sem var að fara að sofa líka og pabbann líka held ég